Pues ndiiaa ku climando in diuu kuviixi in diuu i'ini in diuu tee io taachi in diuu tee io maa remolino io jiaani kuja xi'inina tiuku.